Ambaj andie este nango kit nango kit tie alak ninga linga miski atanka shiu mawan noboshe nju ati nisan pero ajge animal de rancho tomalej tas fuerza nawan at fiam metarroz nawangue it fuerza porque porque en ella llena una tizli yut es fuerza monot zagi tuwan noooxingue tuwan mi luch nawan nasin anok kimin majweyajgue patural porque porque solamente aquel andul mil esfuers nawan nipelan at timuel me past migañon ñou purde yeña loshet mi gañou kimiko porque solamente ñingue ñe departe de dios nawangues wet fuerzas bien nawashet